في مرة بنت لقيت مفتاح يفتح اي باب قدامه. جربت تفتح ابواب عادية وفتحت لكن كان في باب ضخم في المدينة اللي تعيش فيها. ما يعرفون من وين جاي. جربت البنت انها تفتح هالباب وكان المفتاح فعلا يعني فتح الباب وطلعت مدينة مسحورة ما حد يعرف يدخلها الا اللي معاه المفتاح